Menurut ngoji, bahwa o kia binatang yang paling a berbahaya de paling to modong manege. Pertama, <hesitation> moi tomo, sinoto o kia o buaya, manege binatang yang paling to modongo.